Barcha hayvonlarni ko'zlari bor deyolmaymiz, chunki qancha ko'zsiz hayvonlar ham bor va ko'rmaydigan hayvonlar ham bor ko'zi bo'lib turib. Misol uchun, ulardan biri ko'rshapalaklar. Ko'rshapalaklar <hesitation> ko'zlari bo'lsa ham hech narsani ko'ra olishmaydi. Asosan, kechqurun chiqishadi ya'ni ular hid orqali yo'lini topishadi, o'ljasini topishadi.